अगर मैं एक जहाज कु पायलट छूं और म्येरु जहाज अगर क्वे तूफान मां फंसी, त सबसे पलि यात्र्यूं कि सुरक्षा जरूरी व्हंदि। इसलिए मैं यात्रियूं का पास जालु और तूंते समझौलु कि थोड़ा सा यो एक मुश्किल समय चि। भौत कम समय मां यो मुश्किल समय भी निकल जलु, और हम सुरक्षित अपरा गंतव्य तक पौंछी सकला। मैं तूंते यो भरोसा दिलौलू, कि जबार तक मैं तूं दग ड़ि छूं, तूं पर खंरोच तक नि औलि। तूं पर मैं आंच ऊंण तक नि द्योलु, या बात मैं अपणा सभ्भि पर्यटकों ते यात्रियो ते ब्वोलकलु।